<noise> Sindiya diya maya sika si jan duf u aga uskur yanda diɓar yi us kurari jan intervi kinafe sirgin ar uu kinaja buuh kinabur uude manage <hesitation> ma uugin anbaa kina zuwafe untumgiyi kinafe imi kinafe sir aga biim kina daɗe ma sirjinga buuh kina zusa dige kina diye unjougi kina hiri intervingi arsi kinasefe intervi kuwakik nafe injunari kijana munau maja ga aiy kinasai dege cittagi kina fe kwa kinaguri kucha kinafe kwa kina hade maja buuh masi kagekai intur azau kinafe unu manafe unu kinagerima kijegeri ma kija har uuh kushu kina zuhay azay maga kuna taah uskurgiyi gachima untum dufugiyi nafe imigi kima hade nafe dar wuh ma imiri gachu kina gur umfu kina irtarge kima zuwa fegukwa matar gera ɓuuh kiniz ufaba kinayi sim. <noise>